Ekyisoro ekyinene ekyangamathalhangira ngamathalhangira okwanzoghu kandi ngakyilhangirira okwasukuru yekatwe inganemusoma. Omusaha ngabya ngabya omwa omwasenior eyakani. Neryu twabya ithu ithukasomera okwasukuru eyo eyekatwe neryu ithuli okwabo ithu ithukakesayaku neryu ebisoro enandi esyanandi esyanzoghu nebi nebindi bisoro ibikasa ibyalhira omwa ahathukananga ahathukasomera hakuhi nesukuru neryu ngakyilholeraku omusaha ngikalha ebizamu byayi kandi ngama ngamasalholha nokwabindi bisoro betu ekyi kyekyabya kyisoro ekyinene ekyangalholhaku enzoghu eyu.